Va'isi'unai amia emai a'ana agava'una euraveni'u inoku kaumaidarua i'ouraro, iana e va'au, nana ero ava'au ero. Iva'au aonanai a'ana kaumaida rua i'ouraro emai egana iana ena va'auna egana eva ve'o, evanai egana va'au babagana ko nana be a'ana va'au rea. Egana ena va'auna ai ava ve'o ko da agana aena. Ai a'ero rumanai amia, agana paura paurada a'abidia a paura agava'una va'auna eve'o era'asi emai a'ana, emai emia a'anai e'ero e paura. E'ero epaura, e'ero epaura kaumaida rua iebora. Agana amai ro'ava, iana ero egana emai ro'avi, epaura egana a'ana ero a'ana e vaono'u esia. Nana ai apaura ko agana ro'a a'ero amai ro'ava a'anana manonai amai ro'ava, e'u gubunada arua roa, va a nagunagi ro'ava. Rumada pauradada avavaida ro'a a'ana ounanai, idai kaugada rua isa vavine? Asia o idai aka. Inoku a'aenanai kaumaida rua ivavine, kaumaidai rua ivavine a'ana iana e paura rea, nana ramanai amia ro'ava. Gabagaba vako'ore emai gabagaba da gavadada vavaidia, vi aniani inoku iana egana e paura ro'ava. Nana rumanai amia ro'ava emai ena gabunada, rumanai paura dada avavaidia ro'ava akore ovinau ro'ava. Raviravi ai vepaura inoku ve'ero vemai inoku ai imia ro'ava. kaumaida rua aisania a'ana ava nonoa, iana ero nana eva nonoa'u a'ana ounani inoku ai ivavine imia. Emai iuravenina kaumaidia rua evomainai iuravenimai vaidio a'ana ounana ena urada pauradada ro'ava. Nana ero e'u urada pauradada gavadada boudadai evavaidio ro'ava. I'ivaruna vesia isa gana isa eboeboe veka, ai kaumaida rua viguru, emai gavada vikore ovinai, <hesitation> ai vira'asi vigana emai rorinai vigai igana ro'ava ieboebo ro'ava, vigana vavamaida o aida'u o aua'u goaedada. Vigana era iana aidana o auana goaena abada vi eboeebo vi ero vimai, vi ero vimai rumana vi eno verani a'anai iana vegana vepaura, ai nana rumanai vamia ro'a, ruman vamia emai gavada vakore ovinai, ena gabuna da va, paurada gubanadada varu'a nidia, vakoredio, ve'ero vemai, i'ivaruna ago avisa vemai ve aniani ai ve'erona va'iro paurana abunana. Nana rumanai amia ro'ava. Ega raviravi ve'ero vemai, ve ero vemai ai vimia. Ena <hesitation> imia roa'av goaedada eda mai, goaemaida edamai ai vikaru bou, vi karubou vi ganu ro'a. Emai urada ganagere'a dada, emai uruda radada ai vi igana ro'ava vi ero vimai ro'a a'adina. Kaumaida rua a'a emai a'a va'isi oreore emai rada emai a'ana gemai ge momo'ai a'adina. Ai kaumaida rua imia kapea epuru, imia ai nakumainai iva ruanana epuru. Ai kaumaida rua nakumaida rua inoku ai imiava.